oyi mina a ode pɛpɛ ozun, oyi yari vo a'ose aonu, warima sunu dɛso a oyowa a ozin a cɛri masin hee hoyiwa sɛ tonu to ho pipian wa cii ba nina. a o guagua a o cɛmatete